اے بھائی، ٹویزرز کا اصلی کام ہے چھوٹی چھوٹی اَن وانٹڈ ہیرز کو ریموو کرنا اور پریسائز گرومنگ کرنا آئی بروز، اپر لپس یا فیشل ہیرز کو جو مس الائن رہتے ہیں ان کو واپس سے الائنمنٹ میں لانا، ان کو ایزیلی پک پک کر کے کلین لک دینا ریزر یا سیزر سے چھوٹے ہیرز نکالنے کے لیے مشکل ہوتا، لیکن ٹویزر سے فل کنٹرول اور ایگزیکٹ شیپ آتا اور سنو، صرف فیس کے لیے نہیں، نیلز کے سائیڈ جو کیوٹیکلز کو ٹرم کرنے کا، جو سپلنٹرز رہتے ہیں، ان لوگوں کو بھی نکالنے کے لیے کام پہ آتا سٹین لیس سٹیل یا اینگل ٹپ والے ٹویزرز لانگ لاسٹنگ اور ایفیکٹیو ہوتے، پورٹیبل بھی رہتا، ٹریول میں پاکٹ میں بھی ڈال کے کیری کر سکتے، ایمرجنسی گرومنگ کے لیے اکدم ریڈی رہتے تو اوورآل ٹویزرز کا کام ہے پریسائز ہیئر ریموول اور گرومنگ پرفیکشن اور ہائیجین مینٹین کرنا، سمپل اور سمارٹ ٹول ہے لیکن بیوٹی ہیلتھ کے لیے بہت ہی زیادہ کام پہ آتا